Ia! Magnova le magnova le hanina zany, le fagnotrehana satria misy haniny, izy ahotriky iny amin'iny izy tsara, vao maika mahay tsara, asa ohatra ataoko hoe ravi-mahôgo izy ambela hela zany vao maika mahay fio, araka ny fivolagnana azy, asa ohatra koa ataoko amin'ny toaka ny divaio, arakaraka ny mahaela azy ny mahatsara azy.